Mamar, toqote diva ngu sameng savat gu qoe. Gu qoe i ngo man. Gu nan ia salango. Gu nan ya salango di ya salango ete Gaulim. Ya salango vat e nineteen sixty-one. Ama yaqon dime March twenty-four. Ngo man vat ianga ma taem. Koir ngua taram gu bangagi dap ngo taram gu quiaqa. Madu gu nan ia taman saram ngo di yi tuqun nango i ngo man nguna temga vat iak ama quiaqa soqop di qoir ngua taram name yagom da qoir ngua taram nama bangagi. Varama qavalam qarkom isa ma saski nango di ia ruqun nango. Madu di ama mota da ritsal ara titsal ara vama usikana di ra tu ara katkana vama house sick ma langesnga ma katkkana. Soqop di ama paskana da rin bodamnga. Me ba qarak ka musang na pas, ba qoir kataram na date da qaret ba samak ba qala ianga ma katkana da qa ngiam nani a bangang ba quiaqa. O Aemga a quiaqa ba dangdang. Mamar, natk ngo di ngo meti yanga ma qoe angararon ba ngua man barama fifty nanga ma qoe, da ngo mugu sanang ive ngua res ama mar sagal e Ngamuqa roqote i naksa ngo man nap ianga ma qoe angat pas. Sa ngo man vat gu fifty da ngua muqunan dagu ietk gu bangagi Koir ngua sameng berak e yeye dap soqop ngo nga vodam vat amat mas. Ngo monak samat ama ma container qana. Dangdang da ngo monak ama vlol. Ngo monak ama qun-gi. Ngo monak ama ma soup. Ngo, koir kovek, koir ngo rakna nani govek nokop soqop ut. Kop soqop e Rubu kaliqi yi na tes. Soqov ut utmas ut muqunan di yanga gu qoe i ngua man i ama gu, go fifty. Ut mas, e yeye qa man da qa sarmadam. Qa sarmadam toqote i ngo monak amat mas da qa snanbat i ngo monak ianga mat mas iva agini da ngu tuqun naqa ai nak va ngua raqunan da gu bangagi. Gu bangagi isa ngua man barama fifty. Dangdang da roqote disa qalengo roqote di qalengo varama, gu qoe di qale ngo varama sixty-three dape naniango ve dangdang ingu sixty-five disias ngua ruqunan da ianga Nguaruqunan da gu qoe. Ngua tes ama mar sagal e ngamuqa ron bas nguat nanetk iva ngua ran vat gu seventy. Ngua ran vat gu, gu seventy. Nguat nanetk toqori. Sa nguat nanetk ivas e Ngamuqa qa ret sango ba dangdang iai. Mamar.